Mitondra ny fiarako aloha ny anà no tiako raha anà manokana satria amin'iny izaho mba tsy voahelingelina milamina tsara, raha misy toerana tiako hijanonana dia afaka mijanona aho fa raha fiara fitateram-bahoaka mantsy a tsy maintsy mijanona eny amin'izay arrêt tokony hijanonana ihany ianao vao mahazo mijanona